في الغالب يمكن للإنسان العادي كتم نفسه تحت الماء لمده تتراوح بين ثلاثين ثانية إلى دقيقتين. لكن هذا يعتمد على اللياقه البدنية والقدره على التحمل. وأحياناً كثير على صحه الرئتين. بعض الغواصين المحترفين يمكنهم البقاء تحت الماء لفترات أطول تصل الي اربع دقائق او اكثر. <noise>